בְּבִלָאדְנָא מְלִגְרִיב קַאנ עַנְדְנָא בְּזַּאפ דִּי לְעֻטְלַאת נַצִ'יוֹנָלִי וְדִּינִיָּה. מִן חַ'לָא רֹאס סָנָה מִילָדִיָּה וְעִיד שׁוּור לִי דִּימָא פִּי נְפְס אִתְתִ'רִיכ, קַאנ עַנְדְנָא עִידַאן נַצִ'יוֹנָלִיּין בּחַ'לָל עִיד לַעְרַש וְעִיד לְאִסְתִיקְלָאל, וְקַאנ חַ'לָא עִידַאן דִּינִיּין פִּתְּוַארִיך דִּיָלְהוּם קִתְתְבַּדֵּל קֻל עָאם בְּחַ'לָל עִיד לְפִיטְר, עִיד לְאַדְחָא וְרֹאס סָנָה הַהִיגְ'רִיָּה וְלְמוּוַלִד אִנְנַבּוּוי. כָּאַמֵל הַאֲדָ'א אִלֵה עִידַאן כְּנַחְתַּפְּלו בִּיהוּ וְכְנִרְתַּاحוּ.